Ütskõrd sai üts väega tark detektiiv üte kirä, koh oll' midägi kiräh, ilmselgelt, aga tä es saaq arvu, miä, selle et tuu oll' määntsehki salakeeleh. Ja lõpus, ku tä arvo sai, miä sääl kiräh oll', sis tä kuuli ärq.